د موټرونو هارنونه ماته له قانون څخه پرته یو له خلکو او ګڼه ګوڼې څخه د ډک ځای انځور ذهن ته راولي. د نړۍ ډېری هغه هېوادونه چې کمه ځمکه او ډېر نفوس لري د موټرو او خلکو ډېره ګڼه ګوڼه په کې وي. په افغانستان کې کابل او جلال آباد، هندوستان، پاکستان او ځینې هېوادونه د غږېزې ککړتیا بېلګې دي.